Este na tu ya’a chii kuni jaa ntooyo mao ma kaá ñáá, ma ka’a ñuuyo chii va’a kaayo nu naun kajiatu’un inn nayiu yo xii tata, xii nana ntosa ka’ade te pues este kaá ntooyo nu naun ni jiniyo nu nau ioo nu naun, te ntoo ka’ayo chii tu kaa jaa a chiyo jaa sua ioo a chiyo, te tuu ni jiniyo ntasa ni kuu ntasa ni ka’a nayiu yua jinaii te, yua kuu nu tu va’aioo chii kuni ja ioo chii kuni ja nani nu kuniyo jaa, <hesitation> noni nayiu yua ka’a vaii jioo te subi va’a sa’ayo te, nu kuniyo nu tu sa’a va’ayo te nayiu yua chii tu kakuntau inii yoo chii, este sua’a ka kítí iniii nuuyo, te nu tuu chii mani, mani xintauyo mani naun saayo a chii te tuu jata’a iniii yua jenaii.